amara aso suo amata avo we amara avo esa amara avo ene amara avo isio amara avo erza amara avo ihre amara avo eree azie akpe gbovo akpegbive emerae ukpenaye.